سینګاپوري پخلی د هندي پخلي تر اغېز لاندې ده او ځیني مهم خواړ یې هندي ډوله دي. چکن رایس دا تر ټولو مشهورو سنګاپوري خواړه دي. غوښه او وریځي یو جای پخوي. چلي کراب، بیا د خوږو او ترخو ګډوله ده، چي خرچنګ د مساله‌ داره چلي ساس سره پخېږي. لاکشا او راتس هم هندي خواړه دي چي ډېر مینه وال لري.